Bueno, ja ku este jaa kasaya este pues este siempre, siempre, siempre stalayo nu yayú luli, jenarii jo salayo viko, jaa kolayo yu maayó chi chi aveces xi’ nou ioo te este kou kadyo yuu mayo te xi nu yuu stila, kuni soloiii te yua ku kanou ja stalayo nuíí kaii yuu mayo kara jii, nasou, nasou, nasa sua sadyo viko some nava ma no pues ma kuntaiii jenoiii te pues stalayo nuíí jenoraiii, te faka este taka viko saa ioo ñuuo siempre na stalanya na ma kunii te ma kunii, te ma salii pues naa yua te youyo kara jii te soni naa yuuyo nu yuu mayo nu te este pues stala nuíí kondorii jenoraiii.